Aia ʻo Banagaladesa ma ka mokuhonua ʻo ʻĀsia, ma ka ʻaoʻao hema loa. Ua pā nui ka poʻe o Banagaladesa i ka hoʻomana, a ʻo nā hoʻomana i komo nui i ko lākou lāhui ʻo ia hoʻi ka hoʻomana Hinekū, ka hoʻomana Buda a me ka hoʻomana Isalama. I ka poʻe o Banagaladesa, he mea nui ka ʻohana.